Jo krejt kafsht kan sy edhe jo krejt kafsht kan nevoj’ për sy n’mnyr’ që me mbijetu ose me gjet ushqim ose me e gjet veten n’botë. Kafsht ma t’vogla, ma t’pa zhvillume, nuk e kan shqisen e t’pamunit po kan ma t’zhvillume shqisa tjera. Njo ndër kafsht prej ci- që nuk munen me pa osht urithi që ndryshe osht qorr.